क्लाउन फिश, टूना शार्क, गोल्ड फिश, समुद्री घोड़ा, रेफिस मन्तारे रफीन बहर समुद्री शेर, समुद्री उदार बुलाव, नारवाल पायलट वेल। दुगोंग, केकड़ा झींगा लॉबस्टर समुद्री झींगा भवन कल। पॉस्टोपस, सेविकिड समुद्री घोघा, क्लेव मुसल, अस्त, समुद्री स्लंग, मूंगा जेलीफिश समुद्री एनिमल। समुद्री कछुआ समुद्री सर्प, खारे पानी का मगरमच्छ। पेंगुइन अल्बाट्रोस समुद्रगल, बेबूज समुद्री तारा समुद्री अर्च। समुद्री खीरा वित्थल स्टार, समुद्री ड्रैगन लाइन फिश। ब्लूरिंग ऑक्टोपस, गोब्लिन शार्क वक्रिन शार्क कम्पनी ग्लान्टन।